طعامي المفضل اهو البيتزا عشان عشان تسويه لازم تجهز العجينة وبعدين تفردها في مكان يعني على الطاولة او شي وتحط الجبن الموزريلا والخضراوات الي تبيها والبروتين بس